كنأمن ان اصل الكون كيما تذكر فالاسلام عبارة على كتلة واحدة كانت ملتصقة و من بعد ربي فجرها و تكونات المجرات و الكواكب و النجوم و الارض و السماوات